العطل الوطنية يعني احنا عنا بالطبيعة العيد الصغير ، العيد الكبير ، عيد الجلاء ، عيد الجمهورية ، عيد الشهداء هذوما اهم الاعياد والعطل نتاع في البلاد هذوما ، وبالطبيعة العطل المدرسية ، الاحتفالات الوطنية المهم الأعياد نتاعنا كفاه